Ман бо овози ором ва итминон мегӯям. Муҳтарам мусофирон, ҳаво каме тағйир ёфтааст, аммо ҳама чиз зери назорат аст. Ба онҳо мефаҳмонам, ки тайёра барои чунин шароит омода шудааст. Ман ва экипаж таҷрибаи кофӣ дорем ва амниятро таъмин мекунем. Илтимос, нишастанро давом диҳед ва камарбанди худро бубандед.